Nta lu me’ paisi na casa custa almenu centumila euru. Ma stamu parrannu d’una casa nica e spissu fôra manu. Siddu inveci si voli accattari na casa chiù granni, macari vicinu lu centru storicu, allura lu prezzu acchiana e si parra di quasi duicentumila euru. Poi si unu vulissi accattari na villa, e allura lu prezzu po’ esseri ‘ncapu li duicentumila euru. Comu si dici, quantu spenni manci. E chistu vali puru pi li casi.